L'invensiun pi ëmpurtanta del secul pasà al e sicürament ël computer e tüte cule coze eletroniche, tipu anche i cellulari, cule coze li, perché a të zmìa che cuand ses davanti a ün computer deve avei sut a cuntrol tüt, tüt lon ch'a i capita ën gir për ël mund ënt ün medezim temp, ti l'abie sut ai toi öi